Kalau hewan yang di takuti sih banyak sih, kek beruang, harimau, babi, ular, aku punyo cerito tu pas sebelum ke jogja sebelum nyo tu aku pernah tes kuliah di unja jambi tu bagian farmasi terus dak lulus pagi tu aku ngomong samo orang tuo aku <hesitation> dak lulus ni terus kato dio tu buka lah kampus yang buka di-dimano bae yang penting ado kegiatan kato nyo, tapi aku cubo lah gurau samo orang tuo aku, dari pado aku kuliah mending aku beli tanah bae, mau dio kato nyo, tapi beneran kato nyo, tapi awak piker jugo ke kebun sendirian tadi nah tadi takut samo beruang, atau jukut kalau sendirian kan dak tau, lagian lokasi nyo tu jauh banget dari pemukiman, kalau dari daerah aku itu sekitar duo jam lagian jalan nyo kalau di tempat aku kalau ke kebun tu kek licah gitu, becek, akses nyo tu masih jauh lagian tantangan mau ke kebun tu kalau tempat aku tu masih banyak gjah liar, apalagi di sumatera tu harimau masih do, dengar kabar baru-baru ni ado orang nemu harimau di tepi jalan kek gitu, jadi yo takut bae kalau ke kebun sekarang sendirian kek gitu, masalah ular, harimau, itu tadi mako nyo dak ngambek kuliah tu takut itu tadi ngurus kebun sendirian